Raha amiko manokana aloha ny fanaovana laharam-pahamehana ny filàn'ny be sy ny maro raha oharina am'filàn'ny olom-bitsy de ara-dalàna satria ny be sy ny maro no <hesitation> mandidy sy manapaka fa tsy mahaleo- ny olom-bitsy zany raha ohatra hoe oharina amin'ny be sy ny maro tsy mahaleo ny be sy ny maro mihitsy.